<hesitation> Karazagna patalon-gno zao e <hesitation> misy patalon-gno velondriragna <hesitation> foentigny mandeha mivavaka na koa hoe mamonjy fety leha mihajahaja regny, de <hesitation> misy koa <hesitation> jogging, jogging zao fihoentigny kaofa mande mihazakazaka na koa magnagno sport, deha misy koa cargo sy jean <hesitation> fataotao kaofa mandehandeha na mande miasa io na mande mianatra, de avake koa misy short fataotao andavindavanandro, na koa io mandeha midôla baskety koa.